Allura patatet mënd i bush te zjarri sia per esempiu te ghradija, e i pjek, mënd i bush të ziera, te një kudh me ujë çë zien, e do ca qëro, edhe një gjimsë oriçele, dipendi sa patate jan, o më no i pret thele thele e i diganis e bun patate fritte e vjen zëmbra.